في احد الأيام كانت هناك اميرة عثرت على خريطة غامضة وقررت ان هي تتبعها عشان تكتشف شنو السر الي فيها وبعدين لما مشت على الخريطة جافت كنز الي كانوا يدورون عليه العائلة المالكة و <hesitation> استانست يعني انها حصلته وراوته حق ابوها وامها